باش تحضر الروز لازم تفور الروز تدير لاصوص تخلي لاصوص هذيك تسخن و تديرها في الزوز هداك المفور و تاكلو.